O yi'e kai ummoye woni ɗo ko ngatta nder jemmaji ɗi, hannde a walai e inaare tadiɓe a woni, a gujjo.